נעם א ווייעכע שמאטע וואס איז גוט אראפצונעמען שטויב, מ'זאל אנפאנגען פון אויבן פון די מעבל און אנפאנגן צו רייניגן פון אויבן אראפ אז אלע שטויב וואס פאלט אראפ זאלן ווערן אפגערייניגט שפעטער, מ'זאל נאכדעם לייכטערהייט ווישן אלע סורפוס'עס מיט די שמאטע און אריינגיין אין אלע קארנערס אין אלע ווינקלן און אנדערע דעקארעישענס, אויב איז דא שטויב וואס איז באמת שטארק פארשטעקט קען מען ניצן אביסל וואסער אויפן שמאטע עס צו קענען העלפן אראפקומען.